Umɛn iba itsu urhɔ ukpe sar ukpɔ ba dze usar umum sai iyisa awakacim umɛn isesi ivara arherhe num ni mani seisi ivara arherhe num yede umɛn ki wɛ ni indeyiwe umbɔ yede kpurkpi didɔsu unum ki iwe umum iba imaam ngguna ngguna umbɔ ni ibee umbɔ itsukpe umbɔ ka tsukpɛ ubin umbɔ ka igha ba na adɔra azi imesa umbɔ ba azimbo imesa umum igamum cɛ ni itɔ itseryɛ umum igamum cɛ ni itɔ itseryɛ umum ki itɔ kafin umbɔ adzeki imasa aba ki ihweng ubin ki ikore har ivang ki ibvui ishaba umbo ubngha ra atenuma umbɔ aba adze ki imesa aba ba agha na mana awosha ache umbɔ aba awoshumbɔ azhee umum indeyiwe umbɔ itser yirye umbɔ ka itɔ̃ ko unga mɔ adzur utsidi ung aka itser yɛ umum ki ideyi we unge gɛ tɔ̃ baya umɛn iba imaamɛn adua ukpɔ cɛ umbɔ aba azimbɔ aba ba cɛ umum ki riga shirya ubin kideyiwe umbɔ umbɔ kore umbi akoru ubin kpɛrɛ umbe akoru ubin kpɛrɛ ko ungamɔ ka riga ahwɛnga ubin kpurkpi ungo ikore umbɔ aba amaambo igha ubingha cɛ umbɔ agha ingbaashe nggu itsermbɔ umum iki ideyiwe umbɔ ge atɔ umbɔ aba atɔ itsera amaa zuwa ra te numa umum ingɔr umbɔ uge za arharhɔ woshaazhe Umbɔ aba awosha azhe kara anna ko kara atɔɔ mi izita umbɔ inba izi tum mbɔ umbo so akoi itseryɛ umum iki ideyiwe umbɔ umbɔ atɔ̃ kufin zuwa ru untsuka indeyiwe umbɔ uwɔɔ ka ipfurh uboi unga aso apfurh boiɔ uwɔo ka sarh atibin unga aso sor atibinnga uwɔɔ ka isoratorho ungo aso asor atorha nga umbɔ ba sor atorho ha maa nu umum ki riga imaam ubingha kpu ru nrhɛka cɛ ko unga mɔ sisei na mana agha ubingha unga ka agha umɛn isei inder yende kpurkpi utsu ku we kara tɔɔ ha kara tɔɔrha ba ka akwɛrke ivanga niy mum ki igɔr umbɔ yɛ atsi urhɔ kafin umɛn itsi urhɔ ha sai umɛn ivara arherhe num indeyiwe umbo ubinkpurkpi unga unum ka wu ngguna umɛn har uba udzeku unrhɛ ha nu ubinkpurkpi iterwɛɛ indzo wɛ unum ubinnga ka adzaa umɛn igha umɛn iba itarwɛɛ indzowe unum ubinnga ka adzaa umen igha sari ko ungamɔ azi za arharhɔ umbɔ aba za arharhɔ cɛ ukpetsuki isar nu umum ki riga izitum umbɔ umbɔ abvui cembɔ aso na ko ungamɔ ka ahwɛnga ubin ibaifɛna unga ima cɛ ni ikpɔm ɛn ikerha na arhwehw num umumku umbɔ yende kpurkpi ko unga kai izaiha Irhirhɛ har zubla num ka gba rha abi mbɔ ba gu mbɔ yadda kpukpi deyewe yadda mbɔ ka zarha har ivang yiyɛ nga num ka gba rha abi nu ubin kpiɔhkpii mbɔ ka korhe na tarh uwɛh dzowɛ nga num nga ka dza mɛn boi mɛn gha nga ka dza mɛn ko sebina mɛn boi mɛn gha nga ka dza mɛn ko sebina mɛn ki korhe ngga ha mɛn ba maa cɛ ni mani whɛng yadda kpirhkpiimɛn ki vii itsi varha arherhe unum cɛ bia varhe arherhe unum ko ngamɔ a ku ubin kpurhkpii nga num ka korhe nga nu numha tun nu kpeka har zuwa nu rheka ko ngamɔ a ku binha kaba nga num a korha nga use tun kpe ku sarh ngs num a korha nga use tun kpe ku sarh nga korha ngo se ba yɔ ivang yerhe ha ngɔ ku yɔrha nga ba soma binkpukpii nga num ka korhe nga ga bin kpukpii num ka korhe nggu na mi har mi ba yɔ ivang yirhyerhe mi terh uweh dzowe num kishookambɔ ko ngamɔ avarhu ubin ukpurhkpii nga num ka korh ngguna nga tun na kpeka har zuwa nu rheha ni vangha mɛn ki fɛnu num ni tsi vrhɔ nga ba rherha maa na mana tarh uwɛ dzowe num dzowe wɔ nu mbɔ ha wɛrhe ngɔ tarh uwe uwu wɛ rhe wɛrhe ngo tarh uwɛ wu wɛdɛ ko nganɔ ki shookambɔ mbɔ ba awu tɔnyin ba tɔvaa wɔ nyangu wu dokanga wɔ nyangu wu dɔku nga nu mɛn tarh uwɛ kishooka mɛn cɛ dzowe num Mɛn ba tarh uwɛ dzowe nga num ni mani fena nga num yadde kpukpii nga ka korhe ngguna mɛn yadda kpukpii nga ka zarha nggurha nɛn tun nu kpeka harzuwa tsuka ba maa ni fɛna nga num cɛ mɛn ki tsi rhɔ ni fɛna nga num cɛ mɛn ki tsi rhɔ ni fɛn nga yadda kpurhkpii num ka soi mɛn da mɛn mba fɛna nga num some ubin mɛnha ki rherhe rhu kpee ha nga korha mɛn maacɛ mani fɛn nga num cɛ ni deyiwe nga bin kpirhkpii nga ka korha mɛn gɔr tarh uwe dzowe nga cɛ ko nga mɔ cɛ tsi zi rharhɔ wosha ag azhe har sei zubca rho kpeka ikei mɛn dorhi vui so gha igbashe umum dei ubin kpukpii ki korhe mgbɔ mi wheng cewa bui ki korhe mbɔ mi dene mbo ubin kpurkpii mbɔ ka gha dene mbɔ ubin kpurkpii mbɔ ka korhe ni varheve itserh ko nga mɔ nu cuka mbɔ ka tɔɔ so ubin kpurkpii mum ki korhe nggu rha mbɔ ngga rhu kpɔ har zuwa nu tsuka nga num ba bvui soyunga mɛn tɔ nga soi ya mɛn mɛn gha ighasha nggu ubin kpurkpii ku wu kpu unum kpu vaa cɛ bina nukpo mɛn ki saki korhe akwai irhun mum ki saki dzowe mbo ubin kpurkpii mɛn ki gha Mum nggashu kum mbo irhum kishoo kambo nu mbɔ aforh abvur ngɔ werhɛ zi sorh anang ngo werhɛ zi sorh anang urhɔ mɛn zi gbisha anang urhɔ nu sorh anang kirha kɛ mɛn ki sorhi iyorh mɛn nu tsu ashakata wong wong wɔng ananga maawe nuku zurhu ha rhɔ men ki na tsi nu uba nga wong zurhu ha rhɔ kishoo nga ba wɔng amaa nga nga ha nga ba maanga cɛ mɛn tsi ubin kpurkpii mɛn ki gha na kpeha ko ni whirha mbɔ ugbata ko mi furhe mbɔ uboi ko mi korhe mbɔ dei ubin kpurkpii mbɔ kai gha nu ko nga mɔ ka zai na nang imesa mbɔ ba zimabo imesa mbɔ cɛ mi sisei dɔrh amena mum cɛ ni nga ubin kpurkpii mi kikorhe mbo de awekaci berhe ba ba ba gha use mum cɛrɛr mum sei si varhe nu korhe ubi kpurkpii mbo ba daaaaazeki imesa ba si ba sei mbo ngu imerh akwai ubin mbɔ ka gha nu gha gbashe cɛ nggu itserh iyamum nu mbɔ gambɔ cɛ kazi mbɔ rhi mesa mbɔ ba ba dzeki mesa ba cɛ ka zi mbɔ rhi mesa mbɔ ba dzeki mesa ba cɛ mɛn sei ni fɛn nga num nu terh uwe dzowe nga num yadda nga ku na mbo rhi mesa mbɔ ba tsiya ni ya Ni dɔng amen ni igu ibɛn tarh uwɛ dzowe nga cɛ ni mani sisei ni rhii sebina cɛ men ki vii korhe n tsi rho mɛn ni rharhɔ mɛn fena nga num kei ni rharhɔ men kpeku dze sarh mɛn fɛna num deyiwa mɛn yadda kpukpii mɛn gha se num korha mɛn yadda kpukpi ngo ku nya nga zei nga ba korha nga mɛn ubin kpurkpii nga kazei nga dzaa mɛn ubin mɛn ki gha nga deyiwa men ubin kpukpii men ki korhe nga deyiwa mɛn ubin kpukpii mɛn ki zharha nga awu gbashe mɛn nga nun nga num nga wu gbashia men dzee dɔsa ni gha gbashe nggu ferha yiyɛ nga num ka soiya mɛn mɛn wurha abi unai nga deyiwa mɛn ubin kpurkpii mɛn ki korhe nga dyiwa mɛn ubin mɛnha ki korhe ngge ha mi ki saki gu iben mi gu ibem domin mi kpomi ivang ivanga mi igu iben ka rharha yadda kpurkpii mi ki mesuwe awekaci mum yadda mbɔ kazharha nggu anerhgwar nu yadda ubin mbɔ idei yiye mbɔ si tɔɔ mbɔ itserh akwai itserh ki shirya ko ngamɔ ki deyiwa ko ngamɔ nga atɔ Kafe numa atsi har ivang yiyɛ mɛn ki vii fɛnna nga num yadda mɛn ki vii tsi urhɔ rharhɔ igu ibɛn bina nukpɔ mi ki gu ibɛn nga num ka whɛwa mum ni wu tserh wi mum si tɔɔ mi itserh ubin si tɔɔ itserh wurohi nga ka gɔr gɛ nga kɛna mum nang nggu awekaci mum bina nukpɔ mum ki gu ibɛn nga ka gɔr gɛ nga kɛna mum vang nggu awekaci mum bina nukɔ mum ki gu ibɛn nga num ka dzaa mum ni wu utserhwi mi ki sei sei ngu awekacimum nudzowe mbɔ ituwa nu deyiwe mbɔ ubin kpurkpii mbo ka korhe ni deywe mbɔ yadda mbɔ ka zharha nu deyiwe mbɔ ubin fung ku we mɔ mbɔ ba gorh age mi tɔɔ itserh cɛrɛ mishim ni ivang yiha nggu awekacimum ngga ha nga num mi wu herh mi wu nerhwuvi nga ka si dzaa nga mum itsɛrh mi tɔɔ mum ni mani kpi seisei rhi awekacimum yadda mum ki mesuwe mbɔ ubin kpukpii mbɔ ka zharha har na ayaa tsak mbɔ yadda mbɔ ka sei nggu akokambɔ nu yadda mbɔ ka sei nggu abi yaha kishoo ka mbɔ nu yadda kpukpii mbɔ ka zharha nu yadda kpukpii mbɔ ka dzowe ko sebina mbɔ ka korhe abi iyaha a gu ibɛn mbɔ bina nukpo mum ki gu iben ngo num ka dzaa mum yadda mi ki zharha nggu awekacimum yadda mbɔ ka gũ ibɛn zharha nggurha Mbɔ ba sei agu mbɔ ibɛn mga numa ba dzzowe ka mbɔ ubin mbɔ ka kohe kishooka mbɔ nga num adzoweka ubin mbɔ ka korhe ba nerha ka gorh agɛ nga sei num si deyika ubin nga ka korhe kishooka mbɔ ubin nulepɔ ki ni fɛna bga unum oh num ma daku tsu yadda kpurkpii a wekaci mum ka kpɔ ubin kpurkpii mbɔ ka korhe ko wane ivang kada mbɔ asei sei idaa ubin kada mbɔ sei sei si wha mbɔ mibee ko ngamɔ a kpɔ ubin kpurkpiu nga ka zharha ko ngamɔ akpɔ ubin kpukpii nga ka dzowe utsaka mana kpɔm anerh utsaka yadda mbɔ ka sei sei igu ibɛn ki shooka mbɔ irhi iya si bee nu cika wekaci mum za dzowe iya tsaka iwong itsi si bee mum unapmum za sei sei ba ubin ngga ka korhe ni ya tsaka si zeiye ngga kowane ivang mum ki saki deyiwe mbo ubin kpurkpii ku we mo ubina nu kpɔ mum ki gu ibɛn mum ki sisei shim nu itserh seidei isei yirhyɛ nga num ka deyiwa mum mi ki zharha nggu awekaci mum bina nukpo mi igu ibɛn tɛrh uwe dzowe num nu tarh uwe dzowe num nga ka borha mum isei si mi ha ni kpɔ ivang yiyɛ mum ki zharha nggu awakaci mum nu kpɔ ivang yiyɛ mum ki meswe mbɔ arherhu num ni kpɔ ivang yiyɛ mum ki dzowe mbɔ Arherhe itsuwa itsuwa mbɔ ka korhe mbɔ ka zharha nggu nga num bi nu kpɔ ka tsu mum igu ibɛn tarh uwɛ ha dzowe nga num yadda kpurkpii ki shim ni itserh ki tɔɔ mum kpurhi sei sei rhi awekaci mum idan basi mesuku mbɔ ubin ku ze cɛ tɔ a bɔr tu mum amma nga num a dzaa nga mum ivang mi fmesuwe mbɔ ubin kpurkpii mbo ka korhe ngge ha mum gɔr nga num ngge nga adɛ adɛ nggu na mi na korhe nggu nami na korhe gu awekaci mum na korhe nggu iya mum kishoo mi taarh uwɛ dzowe unum mena kirhakɛ mɛn ki sei arherhe ka sei si ba kpokpe mɛn arherhe ka bewe si ba kpoke mɛn unerha si ba tirha mɛn arherhe men korh iyerhe mbɔ a korhi tiyerhe mbi a gbɛr ahwu tiyɛrhɛ mbi agbɛr ahwu tiyɛrhe domin kishoo awekaci ha ki riga deyiku mbɔ ubin kpurkpii mbɔ ka korhe ko nerh ku song nu cika mbɔ ka riga whɛnga yadda kpurkpii arherha nga nga ka rherhe na ateu nerhgwar nu yadda sisei nga shai rhhi ivang ki sei fa duk awekaci mum kishoo mum ki sarhuku mbɔ Uner ashiari ivang unga ka sisei ba ubin ku ukure kɔɔ ungamɔ kiriga ingashku umbɔ ubin kpurkpi ko ungo uzi ni ya utsakngo ko ungo uzi ni inɛ ko ungo uzi usei nggu unera unga ihwɛnga yende kpurkpi unga ka izarha nggu uner iya ha unga ahwɛnga ubin kpurkpi unga ki izarha aguibɛn abiiya ha agu ibɛn unga yede kurki umɛn ki ingũ ibɛn kishookamɛn inba igu umbo itsok umbɔ izeke umum ma igumum ibɛn mi ikpomum imorh na anang unum mi ikpomum imorh na anang aneywar mi izarha igu ibɛn ni ingam yede awaka cim ka kpo ubinkpurkpi umbo ikore nu iru uzarha unbɔ ku zarha tsaka nambɔ nggu unum don haka mi ikoru go diya ni itarwɛɛ indzowe unga yede kpurkpi unga aka abara umum isei iwu kutserwi awakaci mbɔ si idzembo iyeta kina rhɛrhe azi na anang kɛre atsi ni iyakɛrɛ adze atsi ni iya kɛrɛ dega adwɛrha sai agwerha ngge ha umum sasi ibɔrku awa kacim umbɔ aseimbɔsei ki riga indeyiwe ungo ubinkpurkpi ung ka ikore Bana unga ka kore unga auru yende kpurkpi ungo ka iku salama avara amenanga ka gu iguibɛn unga ka igu ibɛn na. amenanga na atarwɛɛ adzowe unum yede kpurkpi. aka adzowe unga iyaye yede kpurkpi aka <hesitation> abirabɛ karhi unga kadzaa umum ikɛi itarwee indzowe unga yede unga ka adzaa umum umum indzowe umbo itsuwa yede kpurkpi umbo ka isi sei unga unum aguibɛn umbɔ anegwar aguibɛn umbɔ umum ma igu ibɛn yendɛ kpurkpi anegwar arherhe ri itsimbɔ itarwɛɛinfzowe unum ni iguibɛn